Bukal pëmeyëlër ngëjiko, á adoon wará pá bëmeyëlër ngëjiko. Má baloŋ jáaţ bëmeyëlër ngëjiko bëleenţ bá këleenţ bënim kabá, joon nicí inim injoonk ibí ţíiji përobëlem. Yul yí bañaan ŋal ruŋ, yul yí bañaan cúun kakëmand pëpënan yul yoo. Me añaţ pëpënan waw naloŋ kakëndala ñaan dikame jikowul. Á utëpáa ulawan buká napaţo batëb jikowul kacëlí përobëlem kacíţul mëŋalank pëdookul wí níinţ mëndi kayëlan, ŋáaţ kaŋal pëman dikayël bí numaŋ bí.